Ny carte bancaire ndraiky edy, raha azo avy amina banky izy i, anao kaofa mikajy banky vola amina banky, de anao kaofa tia hizaha le hoatrino volanao anaty banky, na anao kaofa te halaka vôlanao de mety igny carte bancaire igny fogna no i entignao amy banky de igny angalanao vôlanao.